mbandu we húri yaa gmaali ma biwéetin bâan, jandi siiniwo nyaate. Bégi bjogo, <hesitation> bolla binyaa bimbirifejo, bolla binyaa gamosor. Gi ma, bima haala ma wédi ma waajilni, mma gembe gee tta gi mada, weetinga, binúmti gmaali gjéje. A waati uwilo, a waatin yo, batta yali de, wentele maalu.